Anondze a m'enyi gye ho paa ara yɛ anamuna a wͻdze tsintsimbire aka ho na wͻayam. M'enyi gye ho yie osiandɛ ͻma ahoͻdzen. Na kwan a wͻfa do yɛ nye dɛ ibenya w'anamuna na asensen ho na enya wo tsintsimbire na asensen ho. Iwie a na edze ne nyina aka ho abͻ mu na adwe no kama. Hͻ no, iwie na esͻn do a, enom a ͻnam wo men mu dɛmara.